Ngarwon ɗan aca myan ma ɗya mya wul viwom don viwom na ngarwon ɗaŋ Chong a fi mina ngeŋ ndara, viwom kuma ca polamngha viwom. In kya ɗya ka paŋni viwom, yan de na viwom, ngarwon ɗaŋ tu kya paŋ yanayi righan wom, ka yel yi tavi chong Kuma kya paŋ gya ngarwon ɗaŋ tu ca kon tu a ndara vaŋ a viwong, ka nyaŋgas ngarshi gyagi Amma ɗaŋ a ta yi ɓaŋɗaŋ, nda ma ta yama ta ya fi ngarshi gyagi ɗaŋ a ndara vaŋ, gya mupmtsa, a cighes ma̱;a mumptsa cayi fi ma, capaŋ mami gh mari caɓor di, vigh kab ka Chong ko ɗaŋ ba ta ta ya sla lades vaŋ, amma kya paŋ righan wasaŋ na kab ka Chong. Ngarwon ɗaŋ ca polam ta viwom nɗi kuma viwom ɗaŋ a polam ta yani yan ciyi tu a viwom. ﻿Myani, ba ma ŋal manɗaŋ, kuma viwom, mya wum vigh man ɓwagawopi. Ka ɗya ka paŋ ngarwon ɗaŋ ta ka sla na manɗa a lab gya gwon tsanaŋ, yan kigha ngarshi gya gi ka yel man varaŋsa wopm ca man, ya man wul ki tu ganni, ma gai. Ngan nambong nghanɗi. Ka ɗya ka paŋ a viwopm yawon yan kigha ngarwon ɗaŋ yi ɗa giriŋ, ca man wul-gh tu gai, ka yel zar wo gai. To a dul gi a polam a vi wopm don mya kabvi, mya kab vi man ɓwaghan wopm, mya: wum viman ɓwaghan wopm ma naghai. Yan ciyi tu mya wum vigh ma ɓwaghn wopm vaŋ, ka ɗya ka paŋ a vu ghanan ɗaŋ mi-ghai a yasl wompan. Yan ciyi tu my wum vi wasaŋvaŋ da ma yi fi ngarwon ɗaŋ ma a ndara yelgha vaŋ. In kya ɗya ka paŋni, ngarwon ɗaŋ gya, <hesitation> ka man daukaka gin na ma nɗes, mur-gh ɓwa ghan wa ya na wul tu gai, to kyan ma a gai. ﻿To ngarshi gya gi kawai ma a polam a viwom. A polamngha viwom. Ba ma̱ wat kivaŋ. Ka yel mari wom dan, mya wum viwom man ɓwagheni, kuma mata numgan ŋavi Chong a rawom. Kaga idan Chong ya wulgh tu, zar ya maragh ce ɗuni, ga koŋga gan ta maraghai, ciyi nda mya ga Chong man. Ngarwon ɗaŋ a ca ca polamngha viwom ndi. In ba yan ciyi vaŋ kam, don da̱ ma̱ yi fi ngarwon a yasli gan ma ɗaŋ ta yi kus mob ka man ɓazlaŋ a ko ngarshi gyo. Manyar ki man. Cacạm a dal won ɗaŋ ba mạ ɗya ma nda kuci van. A dali gwon yan ma mɓudni, in yan har wụt ɗa vinni, ko na iri wụt ɗaŋ cayi ŋgab ta ga Vin, yan ca fim-man a yir, to ba mya ɗya ma nda̱ ku̱tci vaŋ. Ko ku̱tces ɗaŋ nda ma, na sumị tu mạ dwan yirị. To gwon kuma ka yel yan ngarshes ca taimaka yir, to ka yel, ya shishi lokaci lab ya tyla dali gwon ka yel ca: wumam. to ngarshi gi: caɗak'am ŋga ndagan ku̱tci. ﻿kaman ta-ta ɓwarghen ngarshi gya gwon, mya slya na ni, ko na wuŋ gya gam tsan, yan ma ca ɗagham kutci amma ka vares, yan na ya̱ lghan wuɗi. Wutɗi, har kya ngab wud a na garshi ɗaŋ ca ngaɓi, kya ga ɗa vinni, in yan har ma ya lghan sosai, to ba mya ɗya ma nda kutci vaŋ. To ko ka mya ndai, mya fi ma ka yel yiren, to wo ndam wumganni. Ngarshes ŋgandi. Ɗaŋni, gya mari yayan; mari yayan-mari yayan, kabwasaŋ, ma cimshi a gya mari kawa-a gya mari kanan gya gwon ɗaŋ ma yirshi, ci zarsa wotsamay a wotsamayes, gya-banda gya gwon ɗaŋ ci, ci mel ta mya naŋ, kaman gya gwon ɗaŋ ci ŋa ɗonghai ci monda. ﻿Te gya-gya kawunen, ɗan na mari yayan, ɗaŋ ma yisaŋ ci monda. a gya kawunes-mari gya kawunnes, gyoɗaŋ ma ɗya ma yisaŋshi, ci wotsamay-dani-mɓalen dzup-sliti-wupsa ngandi. gya gyo ɗaŋ ma yeli myan ma yisaŋshi ngandi. Mari kawunen kam, ci monda ka gyo ɗaŋ ma ɗya ma yisaŋshi vaŋ. Ngarwon ɗaŋ mya yeli a gibka ri̱nghani, ɗaŋ ma̱ su ma <hesitation> ma-ma-ma-lar, ma fi ngarsheshi, ko ma ndar ngarsheshi myan yawon, ka kennes ma wul tu, matu lab-tsangan Chong man. Mya tu labị, mya ngal yawon tu ma ɗya ma tu wurɓa, ko ma tu ngarwon ɗaŋ mayi fi vunghanen nghai. Ngarwon ɗaŋ ya vum ra man tu ma so̱p ngarsheshi. Yan na ngarwon ɗaŋ wo ɗya-wo ɗya la tsamam tu wul tu ma kasa fi ghan ngarsheshi vaŋ, to mya yel ɗaŋ kutuŋ yan mya tu nghan ngarshi gya gi, mya yel ɗaŋ kutuŋ koni ɓasam fa̱ mạ gamai. ﻿Har mya tu ngarwon ɗaŋ ta wultu to̱, vughən ngarshi gin a ma̱ni, ma tu ma fi, ba ngarwon ɗaŋ a latsa gin vaŋ-ba ngarwon ɗaŋ a latsa gi ɓasmeŋ. Ngarwon ɗaŋ ba a ɗya nad ka vaŋ, a ɗya vugha raman vaŋ, a vugha raman-raman, ka tu kafi, ka mob ngaerwon ɗaŋ a latsa gi ɗa? Ba ka mob ngarwon ɗaŋ a latsa giɗaŋ. So ngarwon ɗaŋ mya ŋal a gib ka ringhanetan tafi man ndi. Chong yawon ya wulam tu, a tsanen, a dzaŋ maghanɗi wos, ba ma tu vughan wonaŋ, to, ma nyar ta man. Ngarwon ɗaŋ mya ŋal Chong ta fim man nghandi a gibka ringhanen. Mayi fi, ma ta gya Baba gwom-ma ta gya Baba gwom, ɗaŋ ma tayi na mari, a dali gin ɗaŋ mya yel ɗaŋ kutuŋ ca-ca ca mi na buŋgan, dzaŋgon de, mya ɗya ma wulshi tu a byatlam maŋ, ba ma̱ ɗya ma̱ sla namtsaŋ ma̱ sla namtsaŋ, ya polam kuma ka dzaŋes, ba ma̱ mbud danvaŋ-ba ma̱ mbud dan vaŋ, mya suma sla namtsaŋ. Yan na gin kam a mari ma̱ fi-ta. ﻿Dzaŋ gwon kuma, yan mya ŋal ma sla namtsesaŋ, kab ta nyoali ɗi, mya mbudkan vịn ka tum mya mbudkani, ba ma nyolɗi ɓazlaŋaŋ, ya ngalai, in mya nyolɗiŋ, to ɗaŋ Baba gwom a riga yisaŋay ŋarwon ɗaŋ mya ɗya ma fi, wo wul tu ko ma, ma byaltan ma ma sla kawai, ma slaɗa namtsaes, ma sla, Mya sla ma̱ slaŋ fuɗi. Gwon kuma wo ɗya mantu, in mya sla ɗa namtsaes, yaŋ ma'ghla̱, yan mya karri, ta man gagh laɓigwon ɗaŋ ci ba daɗi laɓi gwon ka yel ka karri amma ba wo wulgh tu a slanni danaŋ, to ma̱ ɗya ma̱ nga: mɓerni ma wul tu, ah, myan ga̱m cacim. Wo ɗya man gwon ɗa-ɗa, in yan tu, dzaŋ gi ɗan ma̱ yi saŋay tuma̱ sla namtsaŋ ma̱ ɗya ma̱ wul tu ma yir ngarwon ka kwanghan, ma̱ sla-ma̱ sla-ma̱ sla-ma̱ sla na kwanghen ta wul mi tu ni myan nda ma slaŋ fi ngarsheso. ﻿ Kab kuma gina mɓerni nda mya ŋga. Dzaŋgwon wo ɗya ma̱n tu myan ba mya su: ma fi ŋghtaŋ, sai Baba gatti a wulam tu, tu <hesitation> a sla kabam ngarshi gwon won manɗi, mya sla, ma̱ slaŋ nga mberni gonŋaŋ ɗa-ɗa. Gwon ma, mya su ma̱ ba ma tul ɗa laɓɓes vaŋ, ma̱ wul tu-ma̱ wul ta tu ba ci ɗa dannesaŋ. Amma ka yisanay tu a ɓerni gwon, murgh ɓwa:ghan wa sai dai ta mwali, a ciyi ɗan mya fiyes dzangwon wo wultu, "ma̱ yisaŋay ka tullaŋ" domin a-a yisaŋ tu fu̱mgan laɓɓi ɗaŋ a shinghi, har inkya tuliɗi kyat kawai, domin wo yisanay tu ka tullaŋ, dani gi, ba ka tul ɗa danivaŋ. To kasan ngarwon ɗaŋ ba ka fi ɗa gịriŋ kam, ka yisaŋ tu ca: ngab mari, ka yel zli cawa zlar ɓasta ŋa? To ka yel ma̱ fara ɗadkan-ɗikan, a yisaŋay to ma̱ tul vaŋ. Dzangon ma̱, in ya polmi:, ma̱ sla ɗa namtses, don a delli gi, gwon wo ɗya man kya sla namtsa, gwon se kya nyạlli lab kwa:ngan ka sla namtsa ﻿in mya sla, ba ma̱ fi lama̱ fi-ma̱ fi-ma̱ fi la wonaŋ. Mya fi la ishi, to ma vyai a tsangan ɗa namtses, ma̱ vyai. Amma ma̱ a ɗalli gi gwon ka ɗya ka man, ta ka ma̱n ba ka tu naghad ka ciŋ, kuma ka sla ɗa namtses. To ma̱ sla mya sla, to, ka fila ba-ba-ba naghad ɗa vwạsa? Ko gwon wo ɗya man mya slaɗa ɗanni, ka yel ma̱ tsatni, ma̱ gara ŋa njwa̱tn, ma̱ mani, ma̱ man dan. In ya mani, in mya man lab ya slay ɗaŋ ca shishermi ta ɓitlɗi, to ya man wo ma̱n wul tu lawon ɗaŋ ka fi ndi ya? To ma̱ nga tamberni man, ma̱ wultu ai ɗan ma sla, ga ngarwon ɗaŋ a sl, a slan tumi ndi. In ya tuli, to gwon ma̱, dzaŋ gwon ma man fi ngarwon, mya su, yan mi-gha sla-ghani, to ka tu gwon ma nad ya saŋay tu namjaŋ a ɓwami. To ka fi ta wuri? To ngarwon ɗaŋ a ca ndiyo. To yan na ngarshi gya gi kam ma̱ fi ta a mari wom.